अगर कभी अइसन भइल कि पूरा पृथ्वी <hesitation> समुद्र के नीचे चली गइल ते मानवता के जिन्दा राखे खातिर जे जीवित बची ओके बहुत संघर्र्ष करे के पड़ी। आधा माने ते अइसे मरी जइहे, लेकिन जे जियत रही ताके लकड़ी के घर बनाके, नाव रूप घर बनाके ओमे रहे के पड़ी अउर समुद्र के पानी के शुद्ध कई के <hesitation> पिये के कोशिश करे के पड़ी। भोजन के रूप में समुद्री मच्छरिन के प्रयोग करे के पड़ी और ओही पानी के ऊपर नाव रूप घर में कइसहु आग जला के जीवित रहले के कोशिश करे के पड़ी। लेकिन हमरे विचार से ए कुल कईल जादा दिन तक संभव नाहीं या। अगर समुद्र पृथ्वी के अपने अंदर ले ले ते मानवता के जीवित राखे खातिन कुछ दिन आदमी बहुत संघर्र्ष कइ के जिन्दा रहीहे। ओकरे बाद कभी ने कभी उ खतम होई जाई मानवता।